Nisë të ngrohur vaj ndë një tenxhere e skuq qepë, hudhër e xhenxhefil. Shto pluhurin e kerrit e lëre të gatuhet për një minutë për të nxjerrë sapúrn. dhopu, shto lëng o qumësht kokosi e çoje ndë vlim. Ul zjarrin e lëri të ziejndë njèra salca të trashet. Mund të shtosh edhé pak lëng limoni për një sapúr të freskët.